Billi ke kaee prachaar hota hai. Jo unakee nasal aur kshetr ke aadhaar par pahunchate hain. Niche kchu prasidh billiyo ke naam diye gye hay. Farsi billi, siyami billi, menkurn, bangal billi, bitishort hair, ragdoal, shikshibili, sitosisford, anerican short hair, rus billiyo, savana billi, himalayan billi, turki ahora, abhiseniar billi, ombey billi, bermigey billi, chartracks billi.